A m'dispias ma sai propi pa co di s'la Nigeria, al e ün pais dë l'Africa, ma cunosu pa la cültüra e sai pa coza di sü cust paì e sü la cültüra e sü la pupulasiun